अधिक प्रोटीन वाला खाना खइले से शरीर में ताकत के वृद्धि होला। <hesitation> अधिक प्रोटीन वाले कुछ खाद्य पदार्थन के नाम ए हवे जैसे दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, दाल, हरी पत्तेदार सब्जिया, पौष्टिक गुद से भरपूर फल <noise> अउर साबुत अनाज <noise> अउर दूध अउर दूध से बनल उत्पाद या नट्स के अधिक से अधिक सेवन भी शरीर के ताकत के बढ़ाउले में बहुत कारगर साबित होला। नारियल पानी, बादाम के दूध, अनार के जूस जइसन पेय पदार्थ पियालहु से शरीर के शक्ति में बहुत इजाफा होला। हेल्दी फैट वाला खाना या प्रचुर मात्रा में प्रोटीन वाला खाना खइले से शरीर ताकतवार बनी अउर ओकर शक्ति में वृद्धि होई।